Man man fa man <hesitation> ken gonjenan engir زجاج owo dafi wer wer engir زجاج engir <hesitation> menia entan <hesitation> زجاج engir lifa fe owo dafi. Manga tagni kan اول lak abak lak tagni kenami ken حاجة naliana kir kaya fe weiry حاجة weiry eka mola kir tae <hesitation> mangi welogo akono Magni weka kofireda otiy log kawa fien ken gongi namai engir dorogon engir ghasae nan ne neishi shafae koni taka اول lak abak laken kani ken nalnami er حاجة weirika eka mole la arati, mole kon eka weir kir tae